Kaù mla iku makɔ bu fíà sòsìà ògòzè blɛ̀ɛ òklòzi íɖiása kɔ na ni ké fɛà. Ukleklenì ɖí ni kɔfía ɔ̀gbè màa nyoà, ɔ̀gbè màa nyoà báee ù ɖi ùŋò màa no bù ùŋòò, à nà finɛ́ nɔ́ɔ̀gbè úwaani, níì, níì pomemò, ɔ̀gbè màaké nyobìà bìà ba ŋɔ̀fɛ̀ɛ, bìà bo kò ùgòò, à nà fía ní kíni ká <hesitation> ù mlani kɔfíá báe bìà ba màúbìíí kòò blɛ̀ɛ bìà bù tà mà úbì kò. Ùtàmàzì nyòo méèɖee blɛ̀ɛ ɔ̀fɛ ɔ̀fɛ, ábua àplákà nyòo méè ɖee, màawu búá mlàa ànà fíà ása à nà híà ànà Luki ògòzè lɔ nɔ̀gbè. Ò, ògòzè lɔ nákaee, ù ɖi ùŋò màaké ábua àplákà na jɔ̀ɔ̀ blɛ̀ɛ ɔ̀fɛ ímɛ nɔ́ɔ̀gbè e nyì ka à ya kínì wuléè úni é mà, ànà yá báee ùna bì à ba mi nyo uhe ɖòò, bìà bo nyo uhe ɖòò mòole bù nyo ùújɔ ìklòzì fáà nyi gàké ɔ̀gbè ná jɔkɔàà. Ɛ̀ni ígbɔ úni nyo uhe ɖò, ù ɖèé te ɔ̀gɔ̀nì baba ku èli kela àni elí níì tɔ̀gbe zá banìi súsù ú nà bí nyo méèle màaké à bá fɛ̀ɛ à zà kɔ ikuwèe li níìlɔ ká, ú nà zó do ákple. À nà fía iku màaɖu búá plémú báee ù ɖi ùŋò màaké báa mì he éé kasa ànà zó nyo ù ni ké fɛà. Ka á ná banìi elíì ɔwɔ ni ò ùú jɔ ìklòzì úni sú èé nià ká nyó blɛ̀ɛ ké fɛà à nàáa kɔ ábua níìlɔ wulé míá káèé à nàáa mù ni àbélí é nàáá mìfɛà blɛ̀ɛ ù nàáá ni nyòo uhe ɖòò. èli ínyigbá naàké nyòoà, ɔ̀gbè màaké nyoà ú ná ɖi ùŋò màaké nàáa mì heè mòole úni ni ɖi ni keleàni ítɛ ú nàa tiɖò à nà fía màaɖu búá plémú keleàni kayi ítɛ gaàgla ziwɛ tè ú nàá áŋka, ú nàá ze ké nìwɛ bu nyò kàɖi ítɛ gaàgla ɖàa ta tè yá ɔ̀sɔ̀nɔ̀ lɔ ká blɛ̀ɛ uhe, ehefɛ lɔ ká u cizèe awu. Sá íku màaɖu búá mlàani kó lili ògòzè éɖì kobleè kobleè bá ee ímɛ̀ úni nyì ímɛ̀ níì tɔ̀gbe ni bu nyì ògòzè nìɖinè, ɔ̀gɔ̀nì nìɖinè ɛɖí mlàa ni kófíà ígbɔ ígbɔké ò gòzè nyì. Ɔ̀gbè màa nyoà kása kóŋa níì bùŋà ni óó bàa fɛ.